<hesitation> Aye me mute bote bebe-e, a isam me mute bote bebe-e a so-oba omebate-e aso-oba a pokoba, a anyu tomina kee ba deriba, bra lalai dugo dugo te deriba oneme <laughs> ba-atere sunday onebaka me late bebe-e a piki dein ma te so baso a mu churchi ofiriye church me ofin te bote bebea abi ri te bebere wa ye doki fite bebere a so church mue waribo a sima-a sunday anebaka me kumm a church mure a mu church bo mu itamu no tekai te piki bo wari soi jein te a ye ye ofori a piki <noise> a piki tomi na te̱e̱ na derina a ye me dugu kuma a bra lalai dugo dugo te i piki ke derie ane a teē wa tēē bra gbori si so bra lalai enemeba-a kuma deri na tēē na bo ane wa emi ye, wa bra lalai ye-a <noise> so iyekuma deriba osi bo ye kuma deriba ana ni jein te <hesitation> a yeriye ofori oneme ba-a ku a iyaeoome beba oye so wa fi ye ofori be-e oruwo ruwo nigwa onowooruwo a mira poke doki-o miingba me oruwo-ruwo a mina yea doki te bobivi la te-e wa jein doki te fi ana ni